هل أنت جيد في زراعة الحدائق؟ هل لديك نباتات أو ورود؟ أنا مو زين بزراعة الحدايق، لكني أحب أشوفها مرتبة ومليانة ورود ما عندي نباتات خاصة بي، بس أحيانًا أساعد بالعناية بالنباتات اللي حوالينا أحب أشوف الخضار والألوان بالحديقة لأنها تعطيني راحة للنفس